منزل احلامي يعني هو بي-بيت كبير جدن فيه مساحة خضرة كبيرة جدا فيه حمام سباحة ومكان للخيل مكان للعب باليردو البنج بونج ممكن عمل ملعب تنس وملعب سلة في البيت فا تمام